﻿En- engoombe ya motoka yo eyi- eyiziramu, bagikorra mumotoka, then engombe erikuba ne’eteera, then haroho nengombe endi eteera muno, nikyo obu bagiteera eba nemanyisa oba ari enyuma, oba arikwenda kurabaho, uwe ayemeerra. <hesitation>